Lo lo dend lan llichikina kolor wa lliwa kolor gayi le pues le den naki na la tu na llinakan la na to bsedi wala nadika nllicha laga legui nada kolor bachi.